Koye ka ken motina nannae kandieko dachina, ingir neid neid ta konena neodi ekon engir abak langa fe, engir kedik engir geir lakin mi maila fe, awal langintan dorak soki namei abak langintan touly namei kabeda ke, kolo ma in nanae awlal lakikani koyka awal enog eskirosa awal lakikani, awal lakikani, dorak sokey namei, awal lak joe wida ki, joe weada kikani jakinamei, jakikan jakintan touly kani kabeda jaman neid toe lago, neid toe log, neid toe log <hesitation> toulla awal lak abak lakain hekeleka <noise> joo tern koye ka motae fan.